தோசை – அரிசி மற்றும் உளுத்தம் பருப்பு அரைத்த கலவை, எளிதாக சாப்பிட முடியும் மற்றும் பல்வேறு சட்னி, சாம்பார் உடன் பரிமாறப்படும். பொங்கல் – அரிசி மற்றும் உளுத்தம் பருப்பு, இஞ்சி, கஜ்ரோஸு, கடலைப்பருப்பு, காரம் பண்ணிய ஒரு சுவையான உணவு. உப்புமா – ரவா சூடான மாவு மற்றும் காய்கறிகள், எண்ணெய், கடலைப்பருப்பு, உப்பு சேர்த்து சுடுவது. எளிதானதும் சுவையானதும். அப்பம் – பஞ்சசாரம் (அரிசி மாவு) மற்றும் உளுத்தம் பருப்பு கலவையை ஊற்றியும், சிறு பாணியில் வடிப்பது. சந்தாரா சாம்பார் – அரிசி, உளுத்தம் பருப்பு மற்றும் எளிய காய்கறிகளை கொண்டு ஒரு சுவையான, எளிமையான உணவு. பொரியல் – காய்கறிகளை எளிதாக குழைத்து, எண்ணெயில் வறுத்து, காரம் போட்டு ஒரு சுவையான பொரியல் செய்தல். குறுக்குழி – பிசைந்த அரிசி மாவு அல்லது உளுத்தம் பருப்பு கலவை, மென்மையான முறையில், சூடான சோஸ் அல்லது சட்னியுடன் பரிமாறுதல். பப்கள் மற்றும் சட்னி – உருளைக்கிழங்கு அல்லது வேக வைத்த காய்கறிகளை வைத்து, எளிய மற்றும் சுவையான பப்கள் தயாரித்து, சட்னியுடன் பரிமாறுவது.